أفظل الطهى وتناول الطعام فى البيت ،أعتقد أنه الاكل المنزلي يكون ألذ وأكثر صحة؛ لأنى اقدر أختار المكونات وأضبط النكهات على ذوقي بعدين أكون مطمئنة أكثر إنه الأكل نضيف وصحي ، ومن جانب ثانى الطهي تجربة ممتعة وتخليني أتعلم وصفات جديدة في بعض الأوقات ،أطبخ مع العائلة ونقضى وقت ممتع مع بعظ وهذا يعطى الأكل طعم خاص.